Eo, chogoria cha ndoyanza ino chaguria cha vuchima nengako. Nengoko dzenezo yenyaka ongoko za vadechi vurahi, vakaranji ni vitunguru, vatemo dzinyanya ma vakidechi vurahi, vatemo munyu, munyu kwa kari. Munyu mukereka. Munyu kuturidza limisi engoko dzeneza ziume vurahi. yakuma vurahi. Alafu vidzivakave. vaenzelikuvi. Likuvi inyeneva okarangire ne kitungurucha matu. kitungurucha matu notemo munyu mukereka. Munyu mukereka ndio ovukura engokohiyo ndiyo ne likuuvi. ne vuchima vakuletre kumesa. Wenya kulya engoko heo. Ouli engoko heo neindahi nomanya engoko kunyora novurahi chigira varogari vanyingi vatuga dzingoko. Likuvi vatanga vuchima vatunga. vatanga. So vindu hivo kunyora nividoto vudza. Ni watunga ingoko oravukura engoke dza nosinza likuvi ni wataga oradzia olaha likuvi mwawidza vuohima <hesitation> oradzia olasha matuma gogo niwidza odeke ne rahisi kunyora vindu kuli vyonevyo ndio chigira varogori lazima valie engoko. vakaria engoko vavedza vamanyi valii kali mbugeni vosi engoko netavi muvurongori ovedza norombi. norombi vugeni da. Kali no navasinzaa imbuli ovasinz <hesitation> engoko ovasinz <hesitation> engombe natavi natavidze engoko overa ndi kari wakudzi ahenao kuriko engoko awenao da varagori vayanza engoko awenao yavasinza neingoko ya kienyeji ya varogori hapana engoko yavasungu da engoko ya kienyeji ya varagori engoko yoneyo dza ndyo nivatehe mumbungeni novuchima eeh vuchima vuvoro namwe vuchima vwa mambere ama vuchima vwa maduma onyore vuchima choguria kuri chenecho ndio. Baas, ovedza wakavora murogori wakamdekra sasa vurahi areulaa no kali natura no omugeni sasa ewoho avedza namanyi ndakarya avundu fulani uuchima ne dzingutsa. dzingudza zya ndanyanza likuvi. mutoe. mutere. kandi. lisudza. Na nony <hesitation> vindu kuri vyonevyo ndio vavora kandi wenyako olie dzya dzya matu sana otaria engoko dzenyene da norya mutoo mutere. mutoo. olie, muto nomutere nende vuchima vuravwa kesahani kari wenyako odeke karibu dzisahani dziviri orarora muraguri araria osahani dziviri nomutere navuchima ama mutau lisudza. Dzingutsa zindayi dzienetsa ndya vuch siku yoguria dzienezo ndio nodek <hesitation> vondu ama vageni varaula vurahi. Kwanza evurogori vuyanza dzingutsa kuri dzinetso chigira vataga dzingutsa hizo, vataga muta, vataga mutere, vataga likuvi, vataga lisuza, vindu hivyo kunyorekaa no vudato. Na nadzia vuragari lazima ov <hesitation> vataga vindu hivo ko vakurange mrogori. Mrogori natavula dzingutsa oyo na mrogori, da natavura maduma oyo na muragori da varagori vayanza vuchima na mutere ne likuvi